אכּתאר נְהַאר מִתְ'אלִי בַּסַּבַּב ליָא כִּיבְדָא בִּנּהאר חָדֵء, כִּנְפִיק בְּלָא מֻנְבַּה עם דּוּ אֶשְשֶם דּשַמְש דָאכּל מן אלשבּּאק ו רִיחַת אלכּהּווה דָאכּל מאלקוּזינָה, כִּנְפַתֶּר שוייה, כִּנלְבֵּס ו נַחְרְג נִתְמַשַּׁה פִי שִי בּלָאסָה חֻדְרָא, נִסְמַע למוסיקה אללי כִּנשַעַקּהָ ו נַחְלִי עַקְלִי יִרְתַח, לְעַשִּיָה כִּנלְקַא ואקט נִכְתּוֹב פִיו ו נִקְרָא שִי כִּתַאב זווינ בְּלָא דַ'גּ'ץ ו לָא אִזְּעַאג', ו מןבעד נַחְמַע מَع אלנאס אללי כִּנחַבּהם, נִדְחַקּו ו נִשַארְקו אלאקל, מַע אלליל ג'לְסָה חָדֵءה מַע כּוּב שַאי ו תַעַאמּול בסִيط לפני מא נִגרַקּ פִי נּוּם מֻרִיח.